أصدقائي سيصفونني بأفضل الأوصاف لأنهم أصدقوني أصدقائي ويعلمون من أنا وما بداخلي وما أكن لهم من حب ومشاعر صادقة ولا أخبأ عليهم حبي لهم وما إمتناني لهم ومشاعر الجياشتي في حبي لهم.